अभी के समय में धन बांटना बहुत चुनौती भरल हो सकत है। धन बाटे के विषय में हमर राज्य सरकार। और केंद्र सरकार बहुत सारा योजना लेकर आइस है। अगर सब झन शिक्षित होजाए तो सरकार के योजना के लाभ उठा सकत हैं। अभी के टाइम में बेटी मन के सामूहिक विवाह सरकार के द्वारा करात जात है। और भी साथ साथ नया योजना चलत है।